कनाड़ा में भी साहित्य और खेल के प्रति वह जादा रूचि नहीं है। वह खेल कूद नहीं खेलते जादा और सफ सफाई भी बढ़िया है।